مكونات الكمبيوتر الرئيسية اهي يعني نفس الاهيا الشاشة الماوس السي بي يو الهارد دسك الجي بي يو ال لوحة المفاتيح والفلاش ميموري